<hesitation> Raha ohatra dreky ahy zany mandeha lavitra de miteno hira tena tiàko de zaho miteno hira iny a de alahitranahy hira zegny tiàko alefako a de <hesitation> sady mandrosirosy anahy amin'ny lalana lava be iny zany izy zany.